Impiry iha ao anaty ty herinandro ro mihina amy ty hotely fihinana? Ino iaby ty <noise> hotely <noise> fihinana tena tianao?